Wulpi, wulpi lak hwol tuki <noise> ilgwe laki ya wule wulpi lak hwol tuk go yek de kota̱ ami amo a wulpi laka̱n ten hwol tuki-kangwe a wulpi la̱ka̱n ten hwol tuk go yek ɗe ilgwe ka̱ pa̱lti go de wulpi nik ɗago ka man pa̱lti, misali ningo kume aniɗa alubi, abi wulpi ni ɗa so jo nak yen ilgon a ka ma̱n ga̱a. To a ilgwe a ilgwe kanki gaa go ilgwe shapa ma̱n hapti ka̱ɗe kigo kili niki ɗa, ka̱ yis mol wo so sa̱ yis la̱shi so nik ɗa sowu aka̱ yeniwo kili gwa nik mata dla̱mti ga̱ba̱ gwe ba̱ mbun sowu, ta wulkiɗe kiwo a’a kiwo nik ɗa so, kiwo ba̱ka pa̱l illa̱nso, aba̱ ka pa̱l illa̱nso to a duk go ana yenti go a laka̱n ten duu tuki, ko kuma alaka̱n ten dwu tuki. To amo kulugwe depa awulpi laka̱an ten hwol tuk go yek ɗe duk ilgwe ɗepa killigi lami, ko milji lami ted ma̱la̱nni <hesitation> ɗe sa̱ lami go apa a ba̱sli. Misali kumɗe kili wule ta ba̱lti wulpi gwe ta wulwolo na̱ naliwu man kanti a ba̱lti, a ba̱l ti wogo kaga a hwulgo a duk go yeke hwol tuk te ka̱ da̱nti ga̱ na̱n sukti wi a kum ɗe ilkon ka̱ ta lami depa ta kini. Ko ta pa̱l ilgon na̱ nali gwe shapa dli gwaswu, ba man yilla̱ ti a ba̱lti a ba̱ltiwugo yekke hwol tuki duka ilgwe a hwit ɗe tas pa̱li go ta pa̱li ni. To ka̱ ilgwe depa wuloi alaka̱n ten hwol tuk wuggu. Sannan niggwe depa anigo wulpi ni ten dligo ba man batli bukata ga̱ gaagini ilgwe alami go ba man pa̱lti na̱ wulpi kumɗe wulpi ni da̱wu akume wulpi ni ɗa sogo se ko te da̱mi ta da̱nga yenti niggwe depa ningo misali a lam la̱k ka̱lugon, aba wulpi ni te dliso, ala̱d la̱d na̱k ninge go kume kali ka̱ gon dlentigo se ka batt wulpi illi tewe, eni iwisi gon wo ka man lit ten asa̱nso to ama kume wulpi nik ɗago kaman yilla̱d wulpi aka̱ ba̱li asa̱ ta̱laki a kumɗe wulpi nik ɗa de nalka pamma go kaman wulti wul tot gwa gwe depa kana yilti a dami wu. To wulpi lak hwoltu i’e ko ta̱ nik ninge, ka zamani de ma̱ nan ɗa nik ninge wu kolti zhin mago ka kol zhin nalbo se wulpi nik ɗa. Wulpi nik ɗago ka mbul zhin kangwe ka lami wu aka wul ilgwe ka tlo meka na̱ naliwu a ka̱ wul ilgwe de a mba̱li nal ti zhin gwa wu ishtla sogo apa ka wulga̱ zil kul gwe ɗepa ka wuti zhin gwa a mba̱li nalti zhin suk mbunti zhin gwawu. To wulpi nik ɗa̱ so kaga gwisiwo ka pa̱li so se ko ta̱k pa̱li na̱ ndalti gwa. To a nda̱lti gwa wo, nda̱lti gwa kawai wo a manik yilla̱t wulga̱ hwol tuk wuso. To tabbas wulpiwo lad hwol tuki i’e, lak hwol tuki duutuk gwe wulpi alaki go yekda wulpi nik ɗa yek ba̱ka̱ kanti ten hwa tentu go yek ka̱ da̱nga pa̱lti wul ilgwe ba̱ mbuna so na̱naliwu to alak tuu tuki, alokoci gon wo wulpi nik ɗago ma̱ jwe ni si ɗa̱sowu zik gwel ko kuma na̱k muka̱l nigge yek sa̱ zik gwel sa̱ sak ngusik pa̱lti ilgwe ba mbun sowu to eni yek mawu a lak duu tuki, sabo na̱ kani atli ka̱gasi sa man tulti ase̱ ɓek dlaɓi aka̱ yil siwi sa man ɓot gwa asa manik kanti wulpi gwe nik da̱wil ka. To kaga a duk go yek mago ka̱ mbi duu tukyi. To wulpiwo pa̱l wulwonti tantu ga̱ duu tuk gwasni ɗa atantu ga̱ hwol tuk gwas niɗa ko tuko ka̱n ka̱ni ko ɗa kumɗe ma̱n da̱mti ten diatl nin ka̱ɗe kigo wulpi wo ta̱mti gwas niɗa, a cashi ta̱mtli gwas niɗa. Ama amo a ɓa yenigo ta̱mti wulpi man, nal man la̱shi gwasi do illgwe depa ala laki yek a dla̱m nu go wulpi nik da̱go abu- wul jwe ka pa̱li go, mil jwa mago kamanisi ɓatlti lishti wulpi nik ɗa̱go lishti gwe ta̱ miki ɗa̱go miljwa apa̱li. <hesitation> sa̱ pa̱li wugo ki karanga gwa ka kum ta̱nti ga̱ da̱mti suk si sabo na̱ kume lishti nika gaa yen mbala̱nwu ata yis wul, ta̱ yis hira wul, ama ma̱l gwe depa ba̱ lishti nit ka gaa so wo ba̱ta yis hwa wulso, ata̱ dami na̱k malgwe botl so wo. To kumɗe wulpi nik ɗe nalwu ka man ɓatlti wulpi a yen gwa pa̱l lishti ka̱ lugwe ta mbi hira lishti ka̱ gaa gwo wu. Sannan a yilkeni niɗa wonti wul niɗe, motgaa niɗa, koga̱ hapti ko kuma ilgwe shepa ga̱ da̱nti <hesitation> ten di atl gewu niɗa wonti wonti ten tantu wonti, to kumɗe wulpi nik ɗawi kiwo ilgwe shapa yilka gwa go ka manit pa̱lti, ka man tayad gwas ten ilgwe depa ta̱ lak ci nawu. To kaga jeke a tullik hwol tuk ka̱ dlogwa suk yilka gwa. A wulpi nik ɗa sowu kap ilgwe depa ka pa̱li go ka yen la̱shi cit cina gwasi, kum ɗe lalulpi nik ɗa̱go ilgwe ka lami wu ka̱n ka pa̱li hwabli, tenta hwa tentu to ana yenti go kusan ilgwe depa ana yenti go wulp wo a laki a pa̱li wu guk ko da ta̱ kasuwa gwe de ana pa̱ltiwu inulpi nik ɗa̱ sogo ka pa̱l kasuwaso se na̱ wulpi kan ka pa̱lil wulpi nik ɗa̱wu ka lak wul ilgon te ɗi aka wulka aka saka nbit gwa a dani. A wulpi nik ɗa̱ sogo mika̱n ka li aka wul ilgon gwi. Kali mal ma̱n wutli wulk nik ninge ata̱ ba̱lki dul so, ta ba̱l ki dulso ilgwe lako ba̱ta dul sowu yek ɗe ilgwe ta̱ lami ɗe ta wul ka̱ go, lami ta̱s wulka tas pa̱l ilgwe ta̱ lami wuna wulpi gwasi. To ama kumɗe wulpi nik ɗa wie ka yilli aka̱ ba̱lti, ka̱ ba̱lti wugo apata̱ ba̱l ki ilgwe depa ka̱ lamiwu, aka̱ lak wulka to nik gwi siwo kap ɗe ba̱ tantu ga̱ wulp ka̱sowu apa̱likso na̱k ninge ka̱nin ka̱ da̱nti ga̱n ɗe ma̱ na̱n na̱k ninge wulp nik ɗa̱wu ka man kinti lubi, ka kin lubi gwa hwaɓi gwe depa kada̱ngi suk ma̱jwe depa nya, nya horeksi kiligwa, miljwa suk ma̱n ẕak jwa. Wulpi nik ɗa̱wu ka kinisi asa̱ da̱n a giɓi, a wulpi nik ɗawu ka wulisi illa̱ ngk uki hwaɓi, illạ nguki gwa mawu go apo ɗa̱n na̱k gwe depa ma̱lgwe ba̱ wulpi nit ɗa̱ so a da̱n wuso. Ka ka wulwugwe depa a da̱nget tullit hwal tuki ka̱ dlo ngwa suk yulke ni jwa wu. Kyo gwe depa a dla̱mɗe yek ka̱n a ma̱ pa̱l wu mago yek mago se na wulpi, kumɗe wulpi nik ɗa̱go ka pa̱l kyo ka̱ngwe ka lami wu. Kaman wulti wul na wulpi nal, kaman wulti wul tla, aka̱ wutsi, aka ɓalsi asa kiɗi kangwe sa sakek dlikti urul pi nal wu. Aka wulsika aka nbi wulpi gon adami ɗa. A kumɗe wulpi gwer laga̱ ila so mago kaman wulti mal suk mba̱ la aka̱ ɓal sika, ka balsi wugo aka̱ pi kyo gwasa̱n aka mbe ma̱n wulti asa wuli. To ana yenti go kap gwisu wo tantu ga̱ yekk, tantu ga̱ wulpi ka̱n, mas ilgwe ka pa̱li yek ba̱ wulpi nik da̱ sogo ka yen iligo a ɗa̱n ɗe <hesitation> ka pa̱l iliso, kama palti nak ga̱ gaɗi goɓi ama wulpi nik ɗa̱go ama wulpi nik ɗa̱go ka man la̱ti aka lak wul ilgon, ko <hesitation> atl nikge sogo lubi mus ilgwe ɗepa shapa ga̱ wuliwu hlulpi gwa nalgo kaman wulti aka wulka ko kuma ka kin lugon gwe depa na̱k kampani nigge gwe ka ‘yem wonti mbala̱n asa̱ na aiki agiɓi yek mago aka̱na batltl gwasa̱n kaga go kap tantu ga̱ wulpi ka̱n akuma alakki ten hwol tuki. Don kumɗe ka̱ malgon ten hwol tuk go ta ki mago ka kum hwol tuki. A kumɗe ka lak ma̱gwon ten duu tuk wu to kima go ka kum ka da̱nɗe ma̱n dule taki. To na̱nu kan ana yen ti go ilgwe shapa wulpi go gaskiya wulpi wo lak hwol tuki i’e-i’e ɗanti ka̱ danti <hesitation> ɗan adam ten di atl ge kap lugwe ka man la̱ go ka kumi go wulp wo yek ka̱n mbala̱n lak cinawu koɗe namiwo asa̱ lak wulpi ka̱ mbatl gwasa̱n ten byas tantu ka lak wulpi mbatlgwa. Ama wulpi kiwo lamtigwa ta pa̱lik ilgwe ba̱ hwabi ka̱so. To kaga ten ka̱tiwu alakki wulpi nikɗa ama aduu tuk nikda, lalulpi nik ɗa aduu, nik ɗa ke wulpi nik ɗa yilkeni gwa a ti ten ki asa bibi so, kili gwa mago ta mbiso mil jwa hwa biso, awai wulpi nik da. To kaga go a dukwu yek nuneye ɗuu tuk ka̱n sa̱ da̱nga byalti gwa, aki karanga gwa ka kumtamti da̱nti siso. Sobo na̱ galama nik ɗa suk yilkeni <hesitation> lalyalai jwa so wu to ki kan gaa gwa mawu ka kum gelama ten da̱nti gwa so. To ka̱lugwe depa ayewo wulpi wo a tutli duu tuk wuggu. Ten tantu wonti wonti de niɗa gweɗe pa awulpi tulli hwol tuk suk duu tuk wu. To ka̱ da̱ntigwa koda ka̱lu motga ka̱n na̱k ninge yek ba̱ wulpi nik ɗa̱so, ko ta̱ kik ɗe ba cina kani de guu nigga kowoni b’a cina go aba̱ wulpu nik ɗa̱sowu to kap kar ka da̱nga mbit gaa gwa ka duu tuki. Sabo na̱ magwe ka̱ni cina da̱siwu na yenti wu so sa̱ man ki na̱ wulpi kiwi kikɗe mati malgwe ka̱ nisi cinawu aba̱ wulpi nak ɗa̱so tan kar sa̱ ba̱ yenkigo ilgon ka̱ɗe kigo to kaga gumawu a lakki ten duu tuki. Ama kume ka̱ niɗe ba cina yek wulpi nik da̱wu to ko ma̱lgona a mbulki so ko da ta wulpi nikɗa na̱k gwe ɗepa ni malgon damawu to ma̱li a mbulkiso. Ama kume sa̱ mankiwu to sa̱ ɓa yeni go kiwo kawai kai ka̱ni cinagwasa̱ni, se ko ta̱k dlami gi lokaci gonwo sam sa wule ka̱na zhen ti gwasa̱n sa̱n. To na̱nukun kume wulpi nik ɗa̱wu a mɓa̱ lik hwol tuki dani. Hal magwe depa ma ma̱n lamtijwa mawu sa mba̱l lamtigwa na ma̱n lan tigwa ji hwabi, na ma̱n lamtijwaji kangwe sana lamti tas tlot ka̱wu de ama dde kap de sa balki hwol tuki. To wulpiwo, wulpi lak hwol tuki l’e kamawe ɗepa ba̱ ka̱zi tammasowu. So wulpi nik ɗa̱ ba ilgwe ba̱ ka pa̱li sowu ga̱ alheri ga̱ nya, a wulpi nik ɗa̱so to kullu ka da̱n ka̱ dwu tuki dli gwa mago a cange ani dede na̱k gwe, man malgwe depa aba̱ wulpi nid da̱go. Ningo kumde misali kume wulpi nik ɗawu, yek ka̱ da̱n suk malgwe wulpi nidda̱so, sa yenki kakka sukti kakka gwaka̱n kaɗe yeke sayen dligwa, kuldligwa mawu anidena̱m suk malgwe ba̱ wulpi nidɗa̱ soso. Sabo na yeke ilgwe depa kana nguk ti tla kakka guk ilgwe to tana nguk tiwu kiwo ge ilgwe ta̱ mik ɗa̱wu ka̱n ka nguki de wulpi nikda̱wu, a mal gwe ba̱ nidda̱ so to se ilgwe ta̱ mbiwu. Kaga hwol kuk gwaka̱n a taba da̱nti ɗena̱m so. Tu kalugwe de ta̱ yen kide tligwa na mbuntiwu, kullu ta̱ yen kiwu to ta kum duu tuk ga̱ cewa nidɗa̱ so da anidɗa̱go timaho tani na̱k ki. Akipa kiwo hwol tuk gwa kul lum wo yek ɗe ka yen kangwa ka̱ na da̱nti go dli gwa. Canje ilgwe ka lakwu mawu. Se ulgwe ka̱ la md ka̱n ka laki ilgwe ka to daniwu mawu, se ilgwe ka lamiwu ka̱n kato dani. To na̱nu ka̱n wulpi lak hwol tuk i’e man kangwe depa kiwo ka̱na za̱ti ka mbalt gwawu. Kunɗe ka̱ dloki ta̱ mbalan g ngo wulpi, ta̱ mbala̱n dloti ta̱s ngo wulpi sabo na ta̱s mbi hwol tuk ka̱ da̱nti gwasi. Kumɗe wulpi nik ɗa̱so wu ka lnbi hwol tuk so, akume wulpi nik da̱ so ai wulpi nik ɗa̱ wu kambi hwol tuki, sabo na wulpi alaki aka pa̱l kap ilgwe ka̱ lami te ta̱k pa̱li wu. To ta̱ nya zini an a gode.